Wal bankin ɗi Sirʒakwai’i caba mu ɗalthiva Lthini wi ya puc’a kurɗina ko jana to har ma Sinaa ciyu, ghi har ma Lthin Subu kurdin ya muna, ya ƙuwa? ghi-har saidai bu p’ahyiyai tuɗa sikka gyirna tu puc’au, kotu ƙaƙƙhina wuyan wini tu Puc’au, kotu ƙaƙƙhina wuyan winitu Puc’au, ghingin wali gha falkhid’i ghamasi tu bugu tu muc’au, tu p’a yananda U’mmau gwamani gma dinnan ai biyamu hi bayimu lthin kurɗin ko jani bu ma ndaka lehiya ndaka maniya puc'a ghingin kar ghingin ghan makuruna, koga gwathawina, wabu wu daghiyo gwaLthalan a ndaka ɗa ghima ɗahyi tu sau. Koga Makuruni yuɗa kirau. Cabu ʒha hyi varimu ti cinada’a, to ɗi bama t’aya kurɗi gwamana’a, jani bu sinni a P’aya tu t’ayusi tuɗa puc’au, fiwi a Layi khiyakai tu ndaka tuɗa khiyau tiwi a layi t’ayakai tuɗa yaɗa yaɗa caya. Tau dau kana ta kama tu ndaka tuɗa U’mma yani bu andaka Umma khin cani, gnana we gwamana’a caba ghen c’ii suban gyiciLthin gma, ghan kwaɗai Lthin kurɗin buya Puc’a ɗai jana to babu wi, babu wuyai bu wu ndaka ɗa Ummau, cabuʒha ma Lthin gyillhu ban Subu gwalfina ya ɗa maza ghan ma kai ma Puc’a kurɗiwi Lthiƙai ko moɗa dagau, komo ɗa Sika yuuwi mu Puc’au, Wamiwi, bamu kwi buya tiwi ba wu miyiwipa, diva kurɗin a ɓaita, kurɗin a P’ai kurɗin a raɗita amma wa Puc’i ɗana ƙwi Lthimi tasi, ɗin ghi wi Puc’iya, Wa miwima Wulthu ma ya ndaka ɗa gyishau, ghani ma wu layi wita wuyani ɗin dinnan buwu layiya wu ndaka ɗa khiya kutuma, wo Umma yani, buwu ndaka U’mma khin cani, makurumima ya zalthin ba hyi kiri Lthimyasi, hyi kiraa nawu, hyi kiri nasin, ghana we-e ngingiyema ima Umma yani budinnan a biyinu ɗahyi.